Rehefa mivolaña ny loko manga maiziky ndraiky isika da midika raha laliky tsy takatsy sain-teña. Ny raha an-tsaina voalohany izañy no fa miresaky manga maiziky zay da aliky tsisy volan teña maïzina.